मोर बिचारमे तेना कहलके हम्रेहिन एगदम आवश्यक परना चिझ है । खास करके भात संघे होबे या रोटि संघे होबे तेना जरुरे आवश्यक परता । तेना बिना खाना खैना कहना असम्भब बात है । अइसने करके तेनाके बात करबो कहलेतिति कुइ तेना बारोबास मिलतियाँ । कहलेतिति कुइ तेना मौसमि अनुसार-मौसम अनुसार एक, दुइ महिना केल मिलतियाँ । अइसने करके आज मै कुछ महिनाकेल मिलना तेना भरिन नाउँ केहे जाइत हौं । खास करके गोभि हुइने कुछे दिनकेल मिल्तियाँ । बन्दगोभि, फुलगोभि, लाहिक साग, भाजिक साग, मुडा, तालस बिम्ति जब बनमे उठे लगता तभिकेल मिलता । पटपुरा, कटचिउँ, बिम्तिक मौसी, भुसेहला, केबा, बोंडा, भँसिंड <noise> तुरैंइ लगायतके तमाम तेना का हैं कहलेतिति कबुकाल्ह केल मिलतियाँ । जब एन सिजन रहता तभिकेल मिलतियाँ, औरे तेनाभर तमाम मेलके तेना रहतियाँ, उ तेना बारोमास मिलतियाँ । अत्तेकेल नाइ आकु मेकुन तेना हुइहें जौन तेना कुछ महिना केल मिलतियाँ यानिकि सिजन चलत रहता तभिकेल मिलतियाँ मुल ओहका बारेमे मै नाइ जनले हुँ । मोर जानल अत्ते तेना हैं जौन मौसम अनुसार कुछ महिना केल मिलतियाँ कहिके मै बताइ चाहात हौं ।